Барои ман мусиқии эмо рамзи эҳсосоти амиқ, ғаму нороҳатӣ ва ифодаи шахсӣ аст. Ин жанр бо овозҳои ҳассос, матнҳои самимӣ ва ритмҳои тағйирёбанда маъруф аст. Мусиқии эмо гӯё ки баёнгари дарду шодии дохилӣ ва ҷустуҷӯи маънои зиндагӣ мебошад.